درجة الحرارة الأمثل خلال النهار، عادة تكون حوالي من اثنين وعشرين لثمانية وعشرين درجة مئوية. يعني الجو يكون معتدل، مو حار ولا بارد. أما في الليل، تكون الحرارة المثالية من ستاشر لعشرين درجة مئوية، عشان يكون الجو مريح للنوم. طبعا هالدرجات تختلف حسب المكان، والطقس في المنطقة. بس بشكل عام هذي هي الحدود اللي يفضلها الناس، عشان يشعرون بالراحة.